Tɔɔ <hesitation> béé baá yɛna frigóo? Fri- béé baá yá sɩ frigóo? Frigóo yɛ <hesitation> bɔɔ baa yáana glaasɔŋ bʋná ró bʋwɛ ŋsɩ kɔŋjelastɛɛrɩíyá amá bʋ tʋmʋrɛ wɛ dabáñ na kɔŋjelastɛɛrɩ ñbɔ sóóni kɔŋjelastɛɛrɩ nɛ ñŋ dʋʋ bʋʋ fɛɩyá, amá frigóo, ŋñná sɩsɩ bʋʋ fɛ álɩ kayɛ bʋrɛ, ŋnáa bʋʋ fɛ álɩ kayɛ bʋrɛ, bʋ yelé bʋró tʋmʋrɛ wɛŋsɩ kɔŋjelastɛɛrɩ kéé yaá, bʋ tʋmʋrɛ, tʋmʋrɛ darɩkpákpáá bʋʋyɛ bʋnɔɔ bʋʋlɛ. Amá bɔɔ dzeémɔ, bʋʋ-bʋʋfɛ álɩ ka bɩrɩsɩ bʋrɛ, bʋnáá bʋ bɩŋtí nana bɔɔ dí tɔñŋá gbɛtɛrɛ ñbɔ, <hesitation> bʋká <hesitation> béé bʋʋ róó loó? Bʋná róó loó kumóoó wá ŋsɩ bɔɔ báa béé apaarɛɩ báa aŋkɛɛ loó wá kumóo, mɩnísíɩ ká yálá kayɛ tʋmʋrɛ, ñŋsɩ ŋ dʋʋ, ññ gníkí, ñ gníkíyá bʋʋ bɛrɛsɩ tʋmʋrɛ yɛtɔ. Tɔɔ ŋñ dʋʋ ñŋsɩ límɔɔ wáa ŋñ yála ka vɔŋ límɔ kadʋ bʋmɛ, bʋʋ yála ka bɩrɩsɩ bʋrɛ kɔŋkɔŋɩlɩ bʋká ŋñ gnañ, ŋñ yála ka loó ka gnañŋá kɩyá, ŋñ yála ka dʋ ka <hesitation> ŋsɩ kedzimbire náñtɔɔ wáa, náŋtɔ báa aŋtʋ, ŋñ yála ka dʋ bʋmɛ bʋ bɩrɩsɩ bʋrɛ ka sɔkɔ bʋká ŋñ kʋñ ŋñ fɔɔsɩna ŋtɩ. Bɔɔ baa yáa sɩ kɔŋjelastɛɛrɩí dzɛ bʋná bʋ tʋmʋrɛ wɛ kavʋ ró ŋsɩbɔɔ reefrijiraatɛɛrɩ róó vʋwá ró, ɩmíɩ? Tɛfɛ <hesitation> kɔŋjelastɛɛrɩí, bʋtá- bʋtá na bʋtɩ na reefrijiraatɛɛrɩ bɔɔ, tʋmʋrɛ darɩkpákpáá bʋʋyɛ, bɔɔ bɛŋtíyá bʋmɛɛ dzɛ dɩíná sɩsɩ dzeémɔ, bʋnáá yɛ bʋrɛ, bʋʋyɛ glaasɔŋ kayɛ bʋrɛ gbáñ-gbáñ-gbán-gbán aaháŋ ŋnáa? Bɔɔ dí dzɩñŋá sɩ bʋ bɛŋtína gbɛtɛrɛ ñbɔ bɔbɔ dí tɔñŋá dzɛ.